Dreto aby ñy karazany ñy tsofa noho ñy fomba fampiasa ñ'azy: -Misy ñy tsofa mahazatsy, ampiasa aminy ñy fitsahara na ñy fivoria miaraky aminy ñy fianakavia; <shushes> -Misy ñy tsofa mahazatsy miforo, ampiasa aminy ñy efitsy malalaky; -Misy ñy tsofa kelikely, ampiasa aminy ñy toera kelikely; -Misy ñy tsofa mihazakazake ampiasa aminy ñy toera fiala.